Aaj acu uj atotowand aldo maya cu at moda ayak canok nipeland porque guesh anok anok niperant ap niperan piet chi koy pues atno matsam anok este anow piran este chok atuwand pues atsam y wesh arlok alej ayek achic chik catso a a fec an fec fec mivield y pues akit pues de que alok najñe at wesha mishu meats anok peat langun langun meande miet y pues langu ma maw jeyjey pura mey y pues akiu almun nipeland ateste sikield anguield olonok noto piet tiji kich de que atowand pues este amandu pama ma mapech y pues a ayam akier atmoda aran nipeland y pues ajawas de que meawand un y pues aldon makipiu leagua yaku atmon acuñi peland.